ferðamönnum frá Mið Evrópu sem fara frá Keflavíkurflugvelli hefur fækkað um tæp tuttugu prósent frá því á sama tíma í fyrra í heildina voru ferðamenn þó fleiri því Bandaríkjamenn flykkjast til landsins verðlagið þykir of hátt mikill viðbúnaður var á Reykjavíkurflugvelli í dag þegar flugvél Iceland þurfti að lenda óvænt á einum hreyfli vegna bilunar fjörutíu farþegar voru um borð

var boðin áfallahjálp eftir lendingu yfirvöld í Sádi Arabíu eru við það að slíta öll tengsl við kanadísk stjórnvöld vegna gagnrýni þeirra á mannréttindamál forsætisráðherra Kanada ætlar ekki að láta af gagnrýninni um sextíu starfsmenn leggja fimmtán þúsund tonn af malbiki á fjörutíu kílómetra kafla á Suðurlandsvegi þetta er stærsta viðhaldsverkefni Vegagerðarinnar í

sumar og kostar tæpan hálfan milljarð spámaður hinnar svokölluðu Sameinuðu bandarísku

um þrjú hundruð Íslendingar hafa gengið í

gott kvöld erlendum farþegum sem fóru frá Íslandi

Leifsstöð fjölgaði um tvö og hálft prósent í júlí miðað við sama tíma í fyrra ferðamenn eru sammála um að verðlagið hér á landi sé of hátt fólk í ferðaþjónustu segist merkja breytta hegðun hjá ferðamönnum samkvæmt talningu Ferðamálastofu og Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar fjölgaði brottförum erlendra farþega frá Íslandi um tvö og hálft prósent í júlí miðað við sama tíma í fyrra bandarískum farþegum fjölgaði mest eða um tuttugu og sjö prósent á sama tíma fækkaði farþegum frá öðrum löndum til dæmis fækkaði ferðamönnum frá Frakklandi um sautján prósent og frá Þýskalandi um

tuttugu prósent frá áramótum hafa rúmlega þrettán hundruð þúsund erlendir farþegar farið frá Íslandi um Leifsstöð það er tæplega fimm prósenta fjölgun miðað við sama tíma í fyrra þessi fjölgun virðist þó ekki skila sér út á landsbyggðina höfum þá er það ekki að skila sér út á land í ferðaþjónustu er tekið undir þetta og tekið eftir breyttri hegðun hjá ferðamönnum aðalbreytingin sem ég sé er að bæði er fólk að ferðast meira á bílum og tjalda eða sofa í bílunum þannig það er minna að gista á hótelunum og svo erum við meira með fjölskyldufólk sem er ákveðnara í að skoða landið almennilega ódýrari réttirnir eru vinsælli hjá okkur réttir sem kosta kannski frá tvö þúsund og fjögur hundruð

það eru eru vinsælustu réttirnir

þarf maður bara að fara inn í Bónus á miðjum miðjum sumardegi þá er rosalega mikið af ferðamönnum þar sem eru að kaupa sér í matinn í stað já já aðallega Bandaríkjamenn það er svipað af fólki frá Evrópu líka en mér finnst alltaf vera fleiri Bandaríkjamenn já þannig fleiri Bandaríkjamenn í ár en í fyrra já heldurðu að það sé dýrt að vera túristi á Íslandi já alveg hundrað prósent ég öfunda þá ekki

mann oft á tíðum tölurnar segja eitthvað annað en tilfinningin tilfinningin reyndist rétt fyrstu fimm mánuði ársins voru þeir sem fóru upp í Hallgrímskirkjuturn um átta komma sjö prósentum færri en á sama tíma í fyrra fréttastofa náði tali af nokkrum ferðamönnum í dag allir hrifust þeir af landi og þjóð og dásömuðu náttúrufegurðina þeir voru líka allir sammála um eitt

það eru fleiri sem leggja verðlagið ekki fyrir sig ung kínversk hjón ferðuðust sérstaklega til Íslands til að gifta sig í Hallgrímskirkju í friði frá iðandi ferðamannastraumnum fyrir utan kirkjudyrnar

þau voru sammála um að það væri dýrt að vera á Íslandi en sumt væri ekki hægt að setja verðmiða á

segja að svo sé krónan hefur hefur verið

er að hægja hratt á þessum vexti

það er áhyggjuefni við viljum

hafa í huga þegar krónan er sterk þá breytist neysluhegðun ferðamanna var snúið við rétt eftir flugtak frá Reykjavíkurflugvelli í dag eftir að hreyfill bilaði farþegi í vélinni segir að honum hafi ekki staðið á sama og að atvikið hafi verið óþægilegt vélin er af gerð og var á leið til Egilsstaða henni var snúið við rétt eftir flugtak um klukkan þrjú slökkt var á bilaða hreyflinum og vélin

lenti heilu og höldnu aftur á Reykjavíkurflugvelli tæpum hálftíma eftir flugtak þyrla

fylgdi vélinni til lendingar ekki hefur áður þurft að lenda vél frá flugfélaginu á einum hreyfli var einhver hætta á ferð þetta eru aðstæður sem geta komið upp og menn eru þjálfaðir fyrir þannig að menn fara eftir þeim verklagsreglum sem er farið eftir það gekk allt mjög vel þannig það er ekki hægt að meta það þannig nei er þetta mikið tjón það á eftir að koma í ljós

eftir að skoða það flugvirkjar eru að skoða hreyfilinn sjáum það þá frekar þegar það er búið að skoða það betur fjörutíu og fjórir voru í vélinni Árni segir að flugfélagið muni bjóða áfallahjálp eftir þörfum farþegi sem fréttastofa náði tali af beið þess ekki með eftirvæntingu að fara aftur í flug þetta var

orða það þannig heldur betur hvernig þá

lagði af stað til Egilsstaða með þá farþega sem vildu rúmlega klukkustund eftir að sú fyrri lenti efnt var til fundar með farþegum og áhöfn vélarinnar vegna atviksins með viðbragðsteymi Rauða krossins það getur verið áfall að þurfa að að fara í áframhaldandi flug þó að

fólk þurfi að leita sér hjálpar og þá er ekkert athugavert við það yfirvöld í Sádi Arabíu hafa brugðist ókvæða við gagnrýni Kanadamanna á mannréttindamál samskipti ríkjanna eru í uppnámi

sádar hafa meðal annars aflýst beinu flugi til Kanada þetta byrjaði allt saman á Twitter kanadíska utanríkisráðuneytið sendi frá sér tíst þar sem yfirvöld í Sádi Arabíu voru að leysa úr haldi

sem hafi mótmælt mannréttindabrotum á friðsaman hátt þar á meðal er samar sem á tengsl við Kanada og er þekkt fyrir að berjast gegn hinu svokallað

sem er við lýði í Sádi Arabíu þýðir að konur hafa takmarkaðan rétt yfir eigin lífi og eru þess í stað upp á eiginmann eða karlkyns ættingja komnar yfirvöld í Sádi Arabíu segja að fólkið hafi verið handtekið vegna ógnar við alþjóðleg mannréttindasamtök hafa gagnrýnt þetta harðlega í í kjölfarið hafa yfirvöld í Sádi Arabíu tekið til sinna ráða þau hafa rekið á brott kanadíska sendiherrann kallað heim sendiherra sinn í Kanada stöðvað öll ný viðskipti eða fjárfestingar í landinu aflýst beinum flugferðum ríkisrekna flugfélagsins til Toronto byrjað að selja eignir í Kanada gefið út áætlun um

fyrir á öðrum stöðum og byrjað að flytja sjúklinga burt af kanadískum sjúkrahúsum en forsætisráðherra Kanada virðist hvergi haggað

lögregla og mótmælendur tókust á í miðborg Buenos Aires í nótt eftir að öldungadeild argentínska þingsins sem hefði aukið rétt kvenna til þungunarrofs málið hefur klofið argentínsku þjóðina nokkrum vikum eftir að fulltrúadeild argentínska þingsins samþykkti

lagafrumvarp um aukin réttindi kvenna til þungunarrofs ákvað öldungadeildin að hafna því með þrjátíu og átta atkvæðum gegn þrjátíu og eitt niðurstaðan varð ljós í nótt að íslenskum tíma eftir tíu tíma umræður og vakti tilfinningaþrungin viðbrögð hjá þeim hundruðum þúsunda sem barist hafa fyrir því að hafna eða samþykkja frumvarpið

til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda í miðborg Buenos Aires í nótt eftir atkvæðagreiðsluna í þinginu kaþólska kirkjan í Argentínu sem er mótfallin frumvarpinu skipulagði messur á sama tíma og atkvæðagreiðslan fór fram

grannt var fylgst með þessu máli í öðrum ríkjum Suður Ameríku þar sem álíka barátta fyrir auknum réttindum kvenna hefur verið tekin upp málið hefur víða vakið athygli til dæmis

á Írlandi þar sem frjálslyndari löggjöf um þungunarrof var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrr á þessu ári hundrað og fjörutíu þúsund fermetrar af malbiki verða lagðir yfir Hellisheiði og í nágrenni hennar á næstu dögum verkfræðingur hjá Vegagerðinni segir þetta löngu tímabæra framkvæmd en hún kostar fjögur hundruð og fimmtíu milljónir vegagerðin hefur beðið eftir því

sumar að fá rétta veðrið til þess að geta hafið

héðan frá Sandskeiði og austur fyrir

loksins komið eins og sjá má á starfsmönnum Vegagerðarinnar og allt komið á fullt þetta er okkar stærsta viðhaldsverkefni í sumar nú erum við að malbika á Sandskeiði sem er bara byrjunin á stærri

á Hellisheiði sem við ætlum að

í næstu viku fyrir austan

var ástandið orðið slæmt hérna já orðið mjög slæmt eins og vegfarendur voru örugglega búnir að taka eftir var komin mikil flögnun í þetta malbik og frekar lélegt ástand á heiðinni Birkir segir að það megi rekja til þess að viðhald dróst mikið saman á árunum eftir hrun nú sé loksins verið að leggja almennilegt malbik ég til steinefna og það miklar kröfur að við þurfum að flytja inn þetta efni frá Noregi og þetta er sama efni og verið nota í malbik í Noregi

Danmörku og og víðar jæja hvernig gengur að malbika það gengur bara mjög vel eins og er frábært að vera í svona góðu veðri er þetta eins og að vera á vertíð að fá svona stórt verk já þetta er hálfgerð vertíð hjá þrír fjórir mánuðir á ári sem er mjög mikið að gera hjá okkur er þetta skemmtileg vinna þetta er mjög skemmtilegt á næstu dögum færir flokkurinn sig upp á Hellisheiðina sjálfa í Kambana og Hveradalabrekku töluvert verður

og verður umferð suma dagana beint um Þrengsli við til ökumanna að taka tillit til lokana og merkinga og starfsfólks sem er að vinna á veginum sóknarpresturinn í Akureyrarkirkju segir kirkjuna skorta töluvert fjármagn til þess að geta staðið undir sér sem einn helsti áfangastaður ferðamanna á Akureyri tugir þúsunda skoða kirkjuna á

Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins hannaði Akureyrarkirkju og var hún vígð nítján hundruð og fjörutíu hún hefur síðan verið helsta kennileiti bæjarins og vinsæll viðkomustaður ferðamanna

fær helstu fjárveitingar í gegnum sóknargjöld en samkvæmt Fjársýslu ríkisins greiddu sjö þúsund hundrað áttatíu og níu manns í

tvö þúsund og sautján

fara í rekstur og laun starfsfólks sóknarprestur segir þetta ekki nægja til að halda úti þjónustu við ferðafólk

við vildum gjarnan gera enn betur hafa kirkjuna

aðkallandi að bæta salernisaðstöðuna tugir þúsunda ferðamanna skoða kirkjuna á hverju ári en eina

á Akureyri er í menningarhúsinu Hofi niðri við höfn það eru stundum þrjú skemmtiferðaskip hérna

sem maður getur horft á og straumur fólks upp tröppurnar og það eru kannski athafnir í gangi í kirkjunni og við getum ekki hleypt fólki á þetta eina klósett sem er í kirkjunni Svavar segir

bæjaryfirvöld og ferðamálayfirvöld ekki sýna mikilvægi byggingarinnar nægan skilning nei mér finnst það ekki mér finnst að við sem erum hér í kirkjunni

gera okkur grein fyrir því hvað þetta er vinsæll

viðkomustaður og hvað tækifærin eru hérna mörg til þess að veita upplýsingar um annað sem hægt er að gera hér á Akureyri miklar skemmdir voru unnar á klæðningu kirkjunnar fyrir einu og hálfu ári og enn er verið að bíða eftir fjármagni fyrir viðgerðirnar sem

á annan tug milljóna veitti kirkjunni nýverið fimmtíu þúsund króna styrk vegna ferðamannastraumsins en ýmsir sjóðir fyrirtæki og stofnanir styrkja einnig starf hennar sem var þrettán ára pilturinn hefur verið í haldi frá því á þriðjudag í síðustu viku eftir að hafa gefið sig fram sem vitni yfirheyrslum yfir honum er

lokið að því er

í frétt norska Ríkisútvarpsins um málið í fyrstu sagðist hann hafa verið fyrir tilviljun á staðnum þar sem stúlkan var myrt hann hefur nú breytt framburði sínum pilturinn segist hafa valið Sunnivu sem fórnarlamb af handahófi lögreglan rannsakar nú hvort framburður drengsins

í samræmi við staðreyndir

aðfaranótt þrítugasta júlí lík hennar fannst á göngustíg nálægt heimili hennar í

fallbyssa og sérsaumuð skrímsli eru meðal þess sem er að finna á

í Eyjafjarðarsveit hátíðin í ár er að nokkru leyti helguð fullveldisafmæli Íslands

á Hrafnagili er nú haldin í tuttugasta og sjötta sinn og kemur fólk víða að til að sýna handverk sýnendur eru um hundrað og er fimmtungur að koma í fyrsta sinn

það er allt frá hnífum postulín ull föt skór náttúrulega alltaf pínu tískustraumar í þessu eins og öðru það er svolítið mikið inn núna að lita garn

í ár ber skýr merki um að Ísland eigi hundrað ára fullveldisafmæli til dæmis fá allir sem mæta í þjóðbúningi frítt inn á hátíðina spunasystur úr Rangárvallasýslu sem fullvinna ull af eigin fé eru heiðursgestir í ár þær sem eru

ná að spinna hundrað grömm á sirka einum og hálfum klukkutíma og þú þarft sjö hundruð grömm í peysuna þá er einnig hægt að láta sérsauma fyrir sig skrímsli svo velja þau hendur og fætur horn og skott og hár og hala og hægt að setja

skrímslið eins mikið hvað tekur langan tíma að fá sitt skrímsli það fer eftir því hvað fólk er lengi að velja það getur verið

frá fimm mínútum og upp í klukkutíma og hugmyndafluginu eru engin takmörk sett þetta eru módel leikföng sem þau setja saman sjálf og búa til dót svo seturðu bara tannstöngulinn hérna stendur aðeins út í Laugarborg verður

við eigum von á alveg nokkur þúsund manns sólin er að koma

koma fullt af fólki nokkuð sérkennileg athöfn var í Húsdýragarðinum í Reykjavík í dag er bandarískur svokallaður

af kyni forystufjár tilgangurinn er að vekja

athygli á mannréttindum og

Reykjavík food festival verður haldin á Skólavörðustíg á laugardaginn hátíðin hefur verið haldin undir merkjum

undanfarin ár en nú er stefnt að því að gera allri Íslands hátt undir höfði í tilefni hátíðarinnar er staddur hér á landi John á mannréttindi og en húmorinn er aldrei langt undan sem dæmi um það gaf Whiteside saman tvær sauðkindur af kyni forystufjár í Húsdýragarðinum í morgun

sem flaug meðal annars í Persaflóastríðinu en hann vann lengst af sem flugmaður hjá stórum bandarískum flugfélögum

segir að boðskapur kirkjunnar sé skýr fer að þykkna upp annað kvöld þegar skil nálgast

á suðvesturhorninu á laugardag en að öðru leyti stefnir í ágæta helgi

í kvöld ferðamönnum frá Mið Evrópu sem fara frá Keflavíkurflugvelli hefur fækkað

um tæp tuttugu prósent frá því á sama tíma í fyrra í heildina voru ferðamenn þó fleiri því Bandaríkjamenn flykkjast til landsins verðlagið þykir of hátt mikill viðbúnaður var á Reykjavíkurflugvelli í dag þegar flugvél þurfti að lenda á einum hreyfli vegna bilunar fjörutíu farþegar voru um borð var boðin áfallahjálp eftir lendingu yfirvöld í Sádi Arabíu eru við það að slíta öll tengsl við

kanadísk stjórnvöld vegna gagnrýni þeirra á mannréttindamál forsætisráðherra Kanada ætlar ekki að láta af

um sextíu starfsmenn leggja fimmtán þúsund tonn af malbiki á fjörutíu kílómetra kafla á Suðurlandsvegi þetta er stærsta viðhaldsverkefni Vegagerðarinnar í sumar og kostar tæpan hálfan milljarð fréttir verða ekki lengri að

sinni en verða næst

klukkan tíu í kvöld verið þið sæl